Diso ny fiheverana fa ny alika de toy ny biby retraretra ihany, ny alika an tena azo anakinan-javatra izy refa <hesitation> ofanina sy zarina tsara, diso ihany koa ny fiheverana fa ny alika tsy mahare marary na oe tsy manana fihetse-po fa ny alika tsirairay avy de tena samy manana ny mampiavaka azy, indrindra arakaraky ny fanazaran'ny tompony azy sy ny andraikitra izay omenao azy ao atrano.